इष्ट तु सोडच बरो भेट घेतां माचो माज्या वांगड येशील। माका माज्या भावाक लागों भेट घेऊनक जायें तेचो आता आनी दोन दिवसांनि जनम दिन येतलो तेका लागों।